Iime de tabo kə, kə naa, <hesitation> naa woɲe koso. Wal karabəyi koso kiya koso yaagə nduzu ɗa. El, en ra, ba ɟazaa rana. Raanan awalina teeliɲa ʃaan garaŋg taʃ ʃaaʃin ko. Kə togo ɲa, ʃaan wo ne degi yaako, te negi iili wo kena. Kaa kə togoɲa wo kee wo tə sooɲi tagara. Zarboo, roobo ŋgel maardana ti eey. Deb kaw raan kə togo roɲa, woo ɗop kam koro kə kompaɲero taʃ ʃaaʃan ti. Naŋg el gar gar rab kaw, ene ŋgal tawako. Koo el taawo ko. Kə togo ɲa woo woo garbo er ka toro faŋgaso ŋgo garan. Naramay karma gee wala kene kow, wala kondaɲ kawo. El bene kam kosan kə aafu pasaa wo. Wo ya koho, ŋgar didəro ge da.